Injé umu néjool béloob depuis naan ibaji sisuk saan imusmé ijoow: nijojoow Dakar, nijoow Gambie, nijoow Ziguinchor, nijoow Kafountine, nijoow Abéné.